Nden mi yeehi gari kes fuf e mi fofta e higiraaɓe woɓɓe daga ɗon to mi jiffi Woɓɓe bo un kamɓe ke ɓe min gondi ɓe fuf ɓe laato higiraaɓe am kes. <hesitation>